සුනඛයන් සාමාන්‍යයෙන් එකිනෙකා සමඟ සන්නිවේදනය කරන්නේ <hesitation> බුරන එකෙන් <hesitation> ඒ වගේම ඉව කරන එකෙන්. <hesitation> ඊට අමතරව තමන්ගේ ශාරීරික සංඥා මගින්.